Kalau gitu sih ya dulu ya sebelum magang nih biasanya tuh apalagi kalau libur tuh kayak gitu tuh harus matahari timbul baru tidur bangun malam kayak malam tuh main game sama teman-teman kayak main keluar atau main billiard kayak gitu aktivitas malam tuh ya selama libur aku dulu sih ya dari jam 07. 00 malam lah itu main game keluar malam sampai subuh subuh baru tidur kayak gitu lah terus tetapi selama magang nih alhamdulillah oke pola tidur tuh teratur jam 09. 00 udah tidur terus pagi udah bangun kek kalau bangun cepat tuh jam 06. 00 ya dulu aku nggak pernah bangun cepat tetapi sekarang tuh kek bangun jam 06. 00 tuh kek segar gitu udaranya tuh masih bersih lagian kalau tidur kurang itu juga bikin kepala sakit apalagi aku tuh pernah tidur mau magrib menjelang magrib tuh seharian nggak ada tidur tidur udah magrib terus aku bangun magrib tuh nggak tahu Setiap tidur magrib tuh kek kepalanya pusing dan bahkan teman aku juga pernah itu seharian nggak tidur banyak aktivitas kayak kampus ngurusin skripsi atau bimbingan gitu merampok misalnya 3 jam atau 1 hari pun nggak ada tidur pasti hari berikutnya tuh kegiatannya tuh tidur cepat berapa lama dia tidak tidur selama itu dia tidur enggak tahu tetapi aku tidak bisa kayak gitu misalnya tidur lama pasti tidur ya tidur agak lama bangun cepat terus lagian pas kuliah kemarin tuh kan sering tidur tuh kayak jam 02. 00 jam 01. 00 kebiasaan aku tuh kayak kalau mau tidur lama aku punya trike bikin alarm jam 03. 00 tidur jam 09. 00 bikin alarm jadi kok bangun terus ganti lagi alarm jam 04. 00 tidur lagi terus udah bunyi alarm bangun ganti lagi jam 05. 00 sampai benar benar puas tidur sampai jam 7 misalnya masuk jam 08. 00 ya kek rasanya tuh kayak lama rasa tidur di banting tidur sekali bikin alarm jam 08. 00 Kurang bae raso nyo